Wo yèyeim wuŋ pɛɛ yaȧ wa wo gòlȧ jɔa, kɛɛ wo mɛ̀ne nyuuŋ nauŋ kòmò, wo mȧmauŋ nɔɔ̀ŋ nȧŋ yaȧ wa wo gòkòmàaŋ, ȧŋ naŋ wa sòmò e ɗùȧ heelȧa, e tàìŋ ɗùȧ heelȧa ȧŋ naŋ nyiŋ wa hìɛ̀ŋ ko zɔɔdìì, yèè kuii ȧŋ naŋ jeè yèè aŋ naŋ kòmò mȧmaŋ miɔ̀ŋ, yèè mȧmaŋ miɔ̀ŋ naaŋ jeè naŋ kòmò yèye miɔ̀ŋ, tiŋ nàŋ kanaŋ wo yèyeim naŋ nɔ̀ŋ wo golȧ jɔa, yèè wo dèdaim wuŋ pɛɛ, wo kɛ̀ɛ̀ yaȧ wa wo golȧ, yèè ȧŋ naŋ jèè koɓɛ̀ guùŋ ko kìlè ȧŋ naŋ kùmìè dèda miɔ̀ŋ, anyuùŋ kòmaiŋ nyiŋ ȧŋ wa naȧŋ fȧ, yèè hiiŋ pɛɛ ȧŋ naŋ wi kòmò, ȧŋ naŋ wi kùmìè golȧa sùȧ, soo yɛ̀ì e kìì nɔ̀ŋ kiiŋ nɛ̀, wɔŋ kaìŋ wɔ̀ŋ naŋ nɔ̀ŋ, àŋ naŋ nɔ̀ɔ̀ŋ gbùùyè golȧ mie until ȧŋ naŋ fɔ̀.